Mereka nokwar dɛ munnkotum abor nsu dabiara da. Sɛ edze me si nsu mu dɛ munguar a, ebɛba no, na nsu no afa me kͻ. Minnyim nsu eguar osiandɛ musuar no, obiara annkyerɛ me nsu eguar. Ntsi sɛ nsu riyir a, mɛmem na mewu. Nsu no dze me bͻkͻ koraa. Ntsi daakye no, morohwɛ dɛ mosua dɛ mbrɛ muboguar wͻ nsu mu ama da bi, mokͻto dɛ nsu bi da hͻ a, meetum meetwa.